Wo to a ri a a? to a ni a ne onyi okire akpa a bad, ba pem ba pem ba jwo, ba dim beh fang mbi nen kanong ene to nke a chi a kye oned mu akwu oned mu akwu ka to o-muu o-chi o, o-muu o-chi o-shuan biko emen ke a-koo a, a-kye batce a-kye batce a-kye batce, o ba chi o chi o-shu kimm, hmmm n-jo oso o-tcen ke oso o-da tcen ke oned e ki byi dishi kanong ka kire a-a mu asli a-dim ashibutu oned o-akwu o-ba ri o, o-onyid o. o to a a nyio a, ashi butu emen akpuga a feng? doctor akpuga a feng? o-sed a p-fu akpuga nen nke o da kye o-fum o kpe ke ashibutu o-chi o kanong wo nang a-chi akamu mu o yen nana n chi akamu, a da kye oned ke ashibutu, n-fu ko a-jualo kanong nke n chi ene kato birying ambi nke o mu o chi o ordyi kirim ditce gba ad kanong chi wa kanoto a bwaa ne a kwu me e jye a bua ka buon a-be-e a-te enyiambiko nyi anyi nyi e-tuon o achi nki nki kichi m-fuu kyu ka nong ne bare kwuju kanong ne bare wo to kwuju kanong ne o ri owen oned da chi a kyu kanong ba kwju kanong nke nke ba a kwungh o e kye wo nke nke nke nke wo a a kye oned, wo nang dyibe dyibe a a jade a-kye oned e mme nang dyibe dyibe n-jade nang chwom ki bonghe n di n-kye oned e, kanong ka dii kihie ki fii bunyidyitiem